समाजमे ब्यक्तिगत जिम्मेबारीके भुमिका बहुत जरुरी आहे । काहिककि समाज मनैंन समुह ति बनता जब हमरे हम्मर समाजमे जिम्मेवारी जनति आउ निभैति तब ब्यवस्थित, शान्तिपुर्ण, सम्पन्न समाज बनता । ब्यक्तिगत जिम्मेबारीके भुमिकामे हमरे समाज ओहके समृद्धि ला सिकत होइ । नैतिकता, सदाचार, इमानदारि ज्ञान सिखाइ सिकत होइ, समाजिक सद्भावमे सहयोग करे सिकत होइ । शिक्षा, ज्ञान, बाताबरण संरक्षण आउ आर्थिक जिम्मेवारी फेर बहन करसिकत होइ । उहिमारे समाजमे ब्यक्तिगत जिम्मेवारी बहुत जरुरी हे जबतक समाजमे ब्यक्तिगत जिम्मेवारी नाइ रिहि तब तक हम्मर समाज आगे नाइ बढसकत हे । समाज ओहके आगे बढाइक तहना फेर हमके ब्यक्तिगत जिम्मेवारी लहना बहुत जरुरी है। <noise>